Kuex yuu kuan yuu an komandavii ndo'ó xhachindo xhachindo yi'á ichi takiyo chikiva'a ña'a, ña ñandoixhia kuu ña kikaxhinró nuu nuu molcajete ta kendo ajo tanguan kuu chachi ndo'o ta'a tuu kaxhinro nuu kuan tuu nana uun yachii va'a, ya tachachi yuu nuu ihá kaxhaxi yuu kuatan tuu nana tachachinru ho iho tu nana nuu hixo'o ho tuu nana tu nana yuu kuán kuayayu kua chachoí tu nana xa'a tu nana xa'á xhino tu nana nano'o xhatá chí ñuu noko xavindo nokuu xhata xhinundú yuu nuu kuchicho ta'a kutaxhii no'ó ta'a tuu tayinró ya'á taña'a takaxhi nro'ó, tianduu xhita yuu xhiá taya'a takuankandó tandia na'a nuchí chio tanukaka ñuu ñakubuu ña'í takaxhi nró makuu nuxhaxhi nró xhino'o chikundu yuu kuandó, kii nuu kixhixó chachindó tachindo ya'a nuu chí ta'a tuu iyuu ño'o anka ñaño'o tiyaká ñuu ña'a ño'ó. Taxhaxii ndoguo yuu kua xavii yuu kondavii ndo'ó, ña'a xhaxii ndo'ó xava'a kandu yuu kuá xii uxaxiyó nduu kuán iho tuu kan nduu ya'á kaxhindo chindo yokon yuu xo'o nuu chi ta aun tachiva'a koma'a kuchatuu ya'a tokanduchiá aparte maxuvi yuu kuan kuu inyii ya'á, yikondo ya'á chi yukanyuxuu ta'a xavando xuvii taxavanduu xuvii takanduxhiá oxuvii tiki xañia ndixaña kuachia chiandó maxaña takindo koña'a maya'a, tichi ma'a xaña'a tichi akuán maña tikii nguán tachana nakandó taxhino nuu tichi tichi, vichi tachin xondo yunaki iho tayio kuakachi ndó tui tiki axuu axuu kuchava'a manri changua ayuu kuan kando tuu ñuu kutati ñonrí, yo'o kuan an sopa xhaxiko yike'e tuu nana ajo cebolla taxakaxu nuu kuan yama ma'a sopa xhingué tinana nuu chí. Takendo uun ma'a, mayuu kuan na kua sabor chí'i uun manorzuisa nguan ta kon chentó chachindó jan chio azucar kendo xhitá yando xhita iin nuu xhió, kachachino xavindo yuu kuán xhiaña kuachiá taxavindó takindo yuu kuaxhiani xhián, takindo ma'a tunana nuu chí xakindo nuu kuu queso kuan kuchacha xin nuu xhino'ó xhiando xhina xhián kindo xhian nuu yuchiá taxoyian xhian xhian, chanunu xhió takaxhi ya'a like ya'á licuadora ya'á ichí yuu tuku yuu kuan tavii tavike yuu kayuu kuán tavixho machayi yuu kuán takindo xhin cuchara, tavaku maxhaxhi maku makuxheñañi makuu maxhaxi konrá maxhiaña xhiaña aparte ma'a makiana maxhachi ma'a, xhian nda'a tuu na'a maxhiani xhián ta tunana ta tu ihó queso takuña kinritu taka'a, chindo chí chí ma'a chiani xhian machañi ya'a kunuu kuiyo kuan. Xhiko kaño'o maxhiani xhian yo'o kuan taxatanu kuu bolsa, oyiacha oko peso ta yuu kuan oxhaxi yo'o vee kandoyo kuán yuu kuan makonra chava'a kanduu xanra xanra xava'a chiño'o ñonra tayo'o kuan tañonrá chiño'o, ñoon ñakunra konra ñakonrá nduguo konrá nako nakonra chito'o n'a xakonra yuu kuan ka'a via ma'a itá, itá ichi xaxakuita konrá xaxi xokonra yamii itá tacha'a tayii nachicho konra natachí to'ó pero vikiii pues, mayuka che kakui mayui vikichá matuin tuu kunrpa ña'a ká makonrá yangua vee ñuu ñu'u yam'ma'a konrá makonra tuchika onká nanra nachió ihá, ñavii permiso chakun konrá ñavii a'a ma'a chakue kuyo'o oko diciembre oko komi ñake ñaxhikanrá konrá. Makonra yee manrima konrá tonkienta konra vee ño'o, luego yuu kuan tuu cha'a ma'a viko viko yuu kuan pascoa makonra yenrá luego ma'a viko yuka ya'á xo'o candelaria ma'a konra komi konra yuu kuan tama konra inka chio ihá, iho konra ma'a tuu kuenta nrá ma'a chito kuenta ya'á nuestro padre de jesus luego yuu xuu tiañima, ma'a konra xhinra xhio iha ma'a kunrí kuan kuchiyo konrá xa'a konra junta xa'a konrá xa'a konra vee xa'a konrá tamakuxa'a ya'a vee ñuu kaxón, kan xuun tacheka konra tachenda yuu kuan yonri ta'a kiachi konrá kanduu yuu kuan xavii konrá, ndogui uvii febrero xavii konrá maikayu kuachavi konrá unxondoko uxondoko ma'a xaviño ya'á kuan yuu kuan, pero xhachi kando nayenguo xachí kayeta misa kacheró xuu tuu kuan ndo'ó. Kuando kuyuu ko'o kuan alimento chí, kendo kuenyu kukumin ñakoyo tichutu kuandu iho chachin ndó chaniyungu komexa chaniyungu kandó, jan ndio makachi kande xhixoto ihó chiyo chachiyo yañii yeyuu tuu xaxonká konguera ho, pero makunkanrá no'o ñakan ya'a konra yuu kuan ya'a taya konra vee ñun kobo'o ko'o mayito chito'o kuu ya'a ihá, chixa'a cambiar minikuya vichí yonri konra yonri kanya'a yonre kue tañita vii, kañitan hora kuenta ñuu tamii xobrio kuvii yo'o kuvi xanyenguo kuvii yo'o sobre ña'a yenguó yoko yuu xa'a, ha xovii ña'a yenguó kovii yo'ó pero ma'a njonrá chiken kuenta konra vii uun ña'a ka'a, ñaka yuu kuán chata ya'a konrá umm pero mando chikanró chikando ya'a xando ya'a koko chapa chikando misa chikando kando yuu kuá kando yuu kuá. Yikando aye yuyu kuan yuu kando tuu kanda kuu konrá calenda febrero konra calenta, luego tuku vikó san pedro ma'a konra takuenta nrá san pedro diki yo'o mayordomo chikonra kuenta san pedró tankuya tankuya yo'ó kuna kua kuneta, anra naken manrá cha'a tachika kaxavi cho'o takuenta xa'a yo kuan ma'a yo mayordomo cha kavixato konrá cha'a, tanyo tanyo takomo akondo nuu chendó kuu kuando vii kuando ko'o kavixon toká takikaxa konrá vko paskua febrero, san pedro ma'a kokanrá tankuenta nrá ma'a viko ño'o kuenta ma'a yuu kachika kanra xo'o viño'o kuinra ma'a ma'a viko ño'o ma'a viko ño'o ñondó taviko ñondo kuán, ñuin yuu kuu chayo'o yondó chaño'o yondó mayuin yon ndavii kuu kui no ajo ño'o yavii yo'o xatanyenguo no ñoo xon ndavii. Iho kuan iho konchava'a iha iho kuan, va'a chikoto kuu uun yee konrá ño'o macha ño'o tavii konrá natavii konráño'o to'o keta yuu kuan kua dibujó kuan maxata ma'a koto kuyuu kuan xata konrá, nate pero vichiña konrá como pes ña'aka vii, takuxhaka ña'a kuii yo'ó yokuan yoko'o chi yayuu yuu kuan poder chikonra yuu ngua chinrá, kue va'a chinra yuu kuan ño'o ñuu yo'o tayo chayo konder chikonrá pero manra tukun ñayenguo uu ihá, kuno'o maxa'a konrá ñakunye konrá an pero makonra atuu achinrá kuan yuu kuan manrá kuxhii, ñii kuxhinrá xokonrá kayeyumenrá xhinrá kuu vaxhitoko uxa'a tanrá kuaxanra uxanra chinrá chanra kuña'a chanrá, uu kandoi va'a ha pero kuanuu ya'a mañuu ñuu konra yandee kacheka yuu kuán.